أحب طبعا العودة إلى عصر الحضارة الإسلامية في الأندلس، العصر الذهبي الإسلامي، هذا لإني أنا مهتمة بدراسة هذا العصر العظيم وما قدموه للعلم والثقافة والمعرفة، والعلماء بعد بما سوه للمسلمين.